<noise> Gny fampiasa micro onde fa fanafana hany. Laha fa maimaiky tegna kamo ihina hany manitsy; da atsofoky agnaty micro onde ao gny hany; da atao telo minitra ohatsy da mafana i amin'izay. Mihina hany mafana bakeo izay vao mandeha. <noise>